Taraiye na lei hulane nome atau hulane lima tane ane na akatama tarai holine tarai hulate hula ai hula era hulate tale ulaten aisya hulale lima nome hatane ane sebe holime mane seme lee lawaliya e sa hulane lima nome hataliane lee marayana see sayur musiman lee saiane loi anee rei anee peturuate telu tai enu esa tatmi mesaloe yanesa haluena awena ini yaihelu ina palau na lei holina saka lure sairna aleitangsa hulale lima hulane ata atane tansa lao liye liyaesa bisa ian holine tamm biar eu niyalau tu ulate sau ulatele mo sau uletaka saire ulate ai mane seme lee laure na leina ee ruputam sam tam bisana biarna u ai hanale Ula ai ula au ma ula hana mesa rena alei atane <hesitation> tiana asmarae ana se saeru musiman le mare mereo ulate uline ula era ula era mane kalu na matai <hesitation> na sisa isa silame si isa isa e era atene mosa ula era mo kalu tumata lau una esa taa'm silame lame lame lame na lau lipia isi ne era mela we puti puti puti sa mosa ora era taa'm jadi ula era me kaleru hu mesa na'a lei isa hulane isa ta nei bisa e ane le'e lo awe tu mata i isa i he ilam sa ilam rolu tumata tumata lae ese ana se lam isa isae era ata nem so ula era mo kalu ulate ula ai sa semere yo ula aisa awana ulane lima nome i eu biar eu ha nu ulemesa ulate mesa ula era mesa ula ai mesa e ieu sam he ana molau eu helu sa mosa taa'm iti ie son re'i lau eu eu eu helu tie helu mo eu ti'ie lau pia tu ata lain ata se lain rua se telu sa semela eu helu sam napa iye helu lau re Na leire hunale sahelu atalebisei imo sai helu jadi sutarai ne marae ana hea sayur langka tarai langka tarai remere holine ula era ula ai ehu eru mesa marai sou marai, sou marai ana se ula sayur langka te ana se tarai tai ya rai ya reme muna langka hata leyalene mata raiya telume mo kalu tarai kasibi lain se taraisa sa be tureme pe tureme pe tureme mo taraiya telume namae renalae ula era ula ai yaholine holine lau lia e sa ta um inapalauw hula tulane telu hulane ata kalu eu namosa mo sale kalu tansa tam menyo biar na utulus sa u la atele le tumata elau i telei telei i an holine bole misa i nia nia mae pusu mae ole ahatu kalu ole ahatu sa oro le'e ole ahatu sa biar se sa mosae, mosae putio lika lika bisa i an ne mo apa lai holit terine atam la uwe liya e saem liya e men morsae tam lau se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 Saire hulane lena te hulane sa lo hulane ata hulane lima atane irasa sahae he ta'i holi ne helu mo kalo tam sa mo sa i an tarayeta menio i an tarae laramen mane. mo na nalae tareye telu me sa i mosa i aneru tamlo ahuei anase sayor tarae musiman le na ere mereyo jadi uana im an taraiyare upamuri resam m'an tarai ehu eru mo kalu i tete holine leu'em an mane saya holine holine teru semero tamsa tarae sare reiru aitia taraim tarai pason, taraye me sa saire tam mo tarai me sa bisai unae tawaen maelo holine o bisae una tawaen waele. se tarai ne ula erao i unae tawaen waele ula aiyo unae tawaen waele me mane bisa. mo i mo pamuri sa ta'm, mo an tawaen waele bisa ta'm mauna re rampa he ana he ana ata ne m'an mo unai mutu anaka hinane sa ta'm holine si eu si ni'ae lau re na lei na he saire me sa si eu si niae silai loisa sae si osi si olama si tunue ama me en a si tunuesi cuma sae si etue tasio pe si otue araputa ta'e am ane ema Barang holine usaholi atane i ane helu le apalae holine me na pu'uti me le. i ane sae ma si mamasi mo im pamuri sa ta'm, tarai sa'aru reiru an sarai resa tarai ne me sa i rere i. jadi i an taraie me sa tarae musiman